أحب يبقى عندي مكتبة <hesitation> فيها كل الكتب المكتوبة لأن بحب شكل الكتب وبحب أقرأ كتير جداً، وأفهم الناس بتفكر إيه وأماكن تانية وأزمنة تانية.